Tɔ ema kama ende sa ve din nan ende ema se ke we na amɛk inde akwai egya ema sen we ne fahariya na ke kamar eshop ove babu ba shi ya sa ema nen shop ovɛ ma ne shop ovɛ amma eme cikin e shop ovɛ ma o woono wuya na emy go ma sen gbot antoi eme eshop ovɛ ma ama indan sa ka vɛ eshop ovɛ kama ema se ke she ne eti kpaa ema enje vɛ sa mu ovɛ dago odyora oŋke kpe harari a karfe ana domin we sa ka vɛɛ ebwoma avɛ’ dago odyora oŋke kpe haa ri a karfe ana domin de sa ka vɛɛ ebwoma avɛ ekoro ovɛ ema bwoma avɛ ema bwoma avɛ ekoro ovɛ sa an nan kuma onke envakuma ema sen disi bwoma ave ekoro ave shine har inde ekoro ove se si we je koro na te ede asu zeki ensokma, zeki ensok ma emama ne koro avɛ sa fu ma yaya? Sa fu ma je ede asu, domin amɛk nyine emi nyi ka je koro ovɛ a koro ovɛ ontashe misali anyme waa je a faa efwa waa wuca sine ogbose ni sa ka yica si no gbose ni to efwa ne ba ewu fwa egye mu ba.

Enipwa efwa ko munu ku ve enshan ga ka disi go ve nara sa mu onyi ko mu no ko munu kure enshan ga wea disi go ve nara sa mu onyi to emu ya iri efwa joo embi ne nyina enje vɛɛ efwa anyi ne wa te fwa efwa ba wai efwa osu ba kuma ba wai a jɛ gya egya oke osu ba akwai iri anga fwa anjɔɔ nɔ anasara sa je kpaa kuma anasara sa je kpaa kuma anasara sa kpaa efwa ba a gane kpaa na nɛ na pɛi si embi shi ne a na pɛi si embi shi ne. a zhuru je jɛɛ kpaa angafwaa in ba haka ba emu go onet fu asari ava a je gwai egya mu je gwai egya a dari ava emu dyɔ fwa fira amma emu so je enga waa anjɔɔnɔ kuma egya anasara sa gema enje kpaa aji kama iri su aga ekpaa ajine su molte da kuma all this infact akwa most <hesitation> efwa na vɛɛ energy drinks-energy drinks to emu so ko ko anga fwa emenyi emu fwa emu woo tep efwa emu gane a kan da cewa. Amɛ fwa andɔɔ sa na taaba shaŋ onet vɛɛ afira be kumamu su cu cu emuda emude fwama to anga fwa anje corokɔ olin nan, musu ya emu te emu wua a enje emu wua'a enje fira ka cin go vɛ yumpi mu ontashea govɛ yumpi mu ontashe emu ne ma emu fwa egyei ne ba amma akwai egye kyɔnɔ ema se ne ema ne zen cu amuje kpaa, ema emades nɛ, ema bɛ engo ato anet ebwaat? O kuwa ema go ato yaya, domin akwai egya enkyɔnɔ na nyina ne ego hot pot egya se we na amfibi ba baa amfibiɛ su nun a dari ava ba saka je fwa egyaa emateka nu no anafira.